افضل انو اني احصل على هداية في عيد ميلادي بدلا من النقود لأن هذا الشي يبينلي انو اني شكد مهتمة للشخص و حتى وان كانت قيمة الهدية بثمن اي- رخيص بس هذا الشي يكون كفيل انو يشوفني حب الشخص الي انطاني هذي الهدية.